जर दुवर त्या स्मोक डिटेक्टराकाडे गेलो जाळ्या मागे। धुवर अस्तां तो आयन नाच्य <hesitation> कानांक। चिक्टानं रावतां आनी त्या खतार स्मोक डिटेक्टर राक कालता। की आग लागला म्हणं आनी या सगळा जाळां की। स्मोक डिटेक्टर अलार्म वाजयता।